ସ୍ପାଇଡର କୀମା ମାକୋଡିସା ନିଜରୋ ଜାଲୋ କୁ ଵିଭୀନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଯାଗୋ। କରିତେ ହୈଂ ଜେପରିଗୀ ସେତା ଜାଲୋ ଦୋରା ହୁନ୍ଯୋ କିଟା ପତୋ ମନନ କୁ ସିକାର। କରିତେ ହୈଂ ସେତା ଜାଲୋ ଦୋରା ନିଜରୋ ପାଇଂଗ ନିଜରୋ ବାସସ୍ତାନୋ କରିତେ ହୈଂ। ମାକୋଡିସା ଜୋ ଜାଲରେ ପ୍ରଜଲନୋ ମଂଦ୍ଯୋ କରିତେ ହୈଂ ନିଜରୋ ଜାଲୋ ଦୋରା। ମାକୋଡିସା କୋଟେ ଜାଗାରୋ ଅନ୍ଯ ଜାଗାର କୁ ଜାଯତେ ହୈଂ ମାକୋଡିସା ଜାଲୋ। ତକୁ ଵିଭୀନ ଵାଇବ୍ରେଶନ ଦୋରା ତକୁ ସତରକ ମଂଦ୍ଯୋ କରିତେ ହୈଂ ଏବାଉନ। ମାକୋଡିସା ଇଜଵ ଜାଲରେ ଇଜଵ ଖାଡ୍ଯୋ କୋ ମଂଦ୍ଯୋ ସଂଗ୍ରହ କରିତେ ହୈଂ।